Lukunii dandete binesii ak bati hiitatii. man yenan lukuni ishinii worrit fugetani bad'a kas hinjirtu amotu man yenan qolinen hinqabdii milinen lam qabdi won tuutu nafti ishia kas jirt yani umam nafti ishia kas jirt ishin laman laman qabdii duub dandani aki shimpereafa hinqabetanii ishin klasi sun hiishenti.